Aloa se fa giâ o o pestello, reuâ o pestello in senso do releuio e o mortâ o se gio da l'atra parte piggiandolo pe quelle oegette che gh'à in gio che son fæte pròpio pe quello se gî a o pestello da unna parte e o mortâ da l'atra